lagghitirgel nyi'e ni a naftirai beh maghel bedo bhiya ghel detal floss ghel do wogga hakkude nyi'e to wodi dutti hakkunde nyi'e didi sai ghel do wogga hakkudeh mai a wagga beh maghel a itta dutti hakkude nyi'e